इज्जत शब्दु बाजेरो सुनचेन चाइकू पहले मनानू ख्याल होजी बच्चा की हुझु एक सम्मान जनक भावना तो। ई व्यक्तिउ पहचान होदु प्रतिष्ठा समाजो चः स्थिति तो होदोस जुड़ा हुआ शब्द तो। जब केशांग कहते ता आत्म सम्मान रंग स्वाभिमानु ले बतांग निज्य। आई इज्जतु पहला पहलु होजुई तो की खुद मौ प्रति टमक्षया आई आइदे तांग प्रति ले सम्मानप्रति खेमग्सया। समाजो चः स्थान तो हुझुस पता लगेच्य किमीस हुडु तांग चः नजर्या खेल दु, हुडु इज्जत लानो दु। हुडु बातंग तशीगु ओबोल खेल दु, कदोदु, आंणु विचार दु हुझु हिसाबस ले समाजो इज्जत बनेच्य।